Ìch euh... sprìng gare, ùn euh... due gare ritte. Ùn euh... bsonderscht dressure düe-w-i gare ritte euh... Hìndernìsse Sprìnge düe-w-i ìwwerhaupt gàr nìt gare màche. Àwer ja, dressure ùn euh... drüsse ìm Fald gàlopìere, dìs gfàllt mr àm meischte.

àls Kìnd hàwi'ich ìmmer weller welle euh dokter oder Viehdokter ware àwer euh nà hop do muess m'r guet in de màthématik sìn un euh des bìn esch gàr nìt also bìn isch's nìt wore

Bi ùns àn de Wihnàchte ìsch's gànz einfàch. Mìr màche gemìetliches Asse, einfàches Asse, wichtisch, àss mr binànder sìnn, ùn mìtnànder spìele kenne, mìtnànder euh... ratsche kenne. Voilà dìs ìsch scheen eso.

Titanic est un bon film, historique, avec tout ce qui fait les grands films je l'ai regardé plusieurs fois en me disant : sachant ce qui arrivera, il ne va peut être pas sombrer

wàs kòchen'r àm lebschte sawe ùns wie'nr des màche

wàs màchen'r gern im Gàrte

Wie gehn'r denn àls gärn Ànne in Ferie ? Wàrùm ?

ìn minnere Freizeit màch'i vélo ùn euh isch geh gern ùn nò deuje àls àw pùtze ùn à bìssel Kòche

mit dem ganze Geld gehn m'r furt in Férie un euh tüen mit 'm Räscht euh Plan màche

mìt de Frìnd gehm'r ins Restaurant eins trìnke un eins esse un euhh nun gehm'r zu ehnne no a Kàffee trìnke un a kleiner digestif

Ìn ùnserem Gàrte hää'mr kèn Pflànze ghet, mr hän meh Gemìes ghet : Tomàte, (...), ùn so witterscht.

hmm laider hàwi do d'freuj nìt verstànde wàs henn'r dànn àls Kìnd àls welle wàre keh àhnung

Euh... dàss d'elsassisch Sproch ìwwerlebt, waje es wìrd àls wenjer Litt ìn... ìn de Gegend, ùn so wo de Staat nimmeh Geld gìbbt, gìbbt's kèn elsassisch meh ìn de Schuel. Schàd defìr.

On n'a pas d'animaux On habite en appart ; on aimerait bien un chien ou un chat, ou les deux, mais çà coûte de l'argent

àm radio heeri nòmme musique ùn des esch euh FG Radio wie i heer oder starter FG by hacki makli schònscht euh d'letscht sendung esch escht de Pierrick Colegas wie vòm ... het

miner liebscht Käs isch de Comté drissisch Monet alt; e super Käs

Àlso, wenn i üs'm Fanschter lüeg, seh i ni s'Nochberhüssa, i säi Dacher, i säi Dànnaboeime, ùn zwei Rèsser, ùn i säi auch euh... Basketkorb. Ùn de... de Hìmmel ìsch zìemlig bewölkt.

Letschti Ùmstellùng, wo-n-i gsèih hà, ìsch ìn Wien ìm e Müséum, ùn mìr han euh gemalte Bìlder gsèi, vù grosi Àrtìschta wie euh Picasso, Klimt, Matisse, ùnd euh noch Österreich euh... Àrtìschta.

Ìm Gàrte düe-n-i garn saïa odder pflànza, (...) s'Gemies àbpflànza, zùm Beispiel. Dàs gfàllt mr wìrklig sehr.

Na minni (...), fer... fer... fer später, sìnn, dàss euh... àss mr hàt ìm Frìda Labba, und euh... àss dia Jùnga, die nägschti Generàtion glìcklich sìnn ùnd euh... (...) fìnda, ùnd chenna ìhr Labba scheen verdiana.

Ìch màch mìt dam Projekt wìl ìch wìll àss s'Elsasserditscha nìt verliert. Ùnd euh... àss mr euh... wìdder die scheeni Spràch ùn die àlti Spràch, wo scho doeisig Johr àls ìsch nìt vergasst wìrd ìsch doch a wìchtiga Kültürellidentität, wo mr mües preserviera. Ùnd euh... mi Elsasserditsch chùmmt meischtens vùm euh... Südelsàss, naba Bàsel.

Ìm Gàrte mini Pflànze sin Tomàta, Arbeeri, Brumbeera, Artäpfel. Ìch hà o Sàlàt, Radi, und ìch hàà au no Trieba un o Blüama.

D'letschti Wànderùng, wo-n-i gmàcht hàà ìsch ìn d'r Vogesa ùnd, wo es wìrklig scheen gsìì ìsch sìnn dia reini Flùssa, dàs frìsch chàlt Wàsser ùnd oo dia Bar- dia Barga, d'Làndschàft, euh dia Walder, Dànnawalder ùnd oo Chiah, wo so interessànt ìsch. Ùn s'ìsch wìrklig a scheener Dàà gsìì.

minni radiosandung esch SWR drei worùm .... viele lieder ùnd auch euhh zìmlig euh o ìmme neujikeite wàs euh wàs wàs gòt ùff ditsch

Ìn d'Ferie, namma mìr dr Fliager, ùnd euh... gehn àlli Hoeiptstàdt vùm Europà besìchtiga. S'ìsch ìnteressànt ùnd euh... aso sèiht ma oo wie es ìn de àndere Lander ìsch ùn wie d'Litt laba ùn wàs sie garn assa ùn wàs... schèini Monümante, wo mr hàlt sèiht

Ìch bì stolz ùf minni Chìnder (...) Lehrer, ùn dàs ìsch e scheen Beruef, àss mr au e bìss ìn de Chìnder wìdder gah. Odder wìdder lehra.

Ìch düe garn ùff'm Grill (...) Fleisch, ìbberhaupt, euh... dàs màch i garn (...) Gemies, dàs màch i oo.

ìm wìnter a spiel màcha mìt de Chinder àber o spàziera wenn scheen esch mìt euhh unseri Hìnd

Güeti Frìndschaft ìsch, wenn m'r hàt mìtenànder làcha, e bìss trìnka, und e güet Momant verbrìnga hàt.

de Käs wo ich gern ess isch de Comté awer es gibt noch anderi Käs, de Appenzell

A scheena Tìsch brücht m'r fer a scheen Fascht organisiera. Euh... Dekoration, Müsik, a betzi, dàss ìsch (...), etwàs zù trìnka.

Ja, ìch gàng garn ìm elsasser Téàter. Vìel zùm làcha, also mr làcht ìmmer vìel ìn danna Téàterstìck.

De Letscht Konzarte, haa'mr euh...

s schlimmschte Lied wo n i gheert hà ìsch wenn s jeme tuen schreia oder gigsa un euh nit viel reede

was watter esch he hette zum beischpiel a zìmmlig bewölkt sìn dunkli welker àber ow hàlli wòlka

Hitt ìn d'Wohnùng hà'mr euh... Meischtens Blüama, (...) euh... Kaktüs. Waje ...Mini Froei het gern Kaktüs. Kaktee auch.

Ja i bì (...) vo Verein ìbber euh... Edendorf. Ùnd mìr Süacha zùm Beispiel àlti Àkta ùn auch euh... rheini Annektotte wo's... wo's (...) frìehjer ìm Laba.

leider nix speziell esch pàssiert in de Feria

euh die zwei Sproche, wo-n-i... wo-n-i redd ìsch Franzeesch, Elsassisch, dàs ìsch mini Müettersproch, ùn euh, d Ditscha, o.

Wàs i ìn de Schüel àm liebschta gstùdiert hàà, vìllicht euh... Mathematique, àber oo Physique hà-n-i oo garn glehrt.

ìn de freizeit deuni bricoliere bìn'i ìm gàrte o ùn euh répàriere wàs'i muess répàriere àber'i màch o euh course ver minni .... (chieler)

"Ja, s'ìsch d'r, euh... d'r Film ìm Kino gsìì, vor e pààr Johr, de Fünft Elemant, ""le cinquième élément"". Ùnd, euh... het m'r àbsolüt nìt gfàlle, sìnn so (...), wo vùm Üniversum kùmma. Ùnd auch, euh... oo dia Gìsch... Gschìsch... Gschìcht, ja, wo... wo nìt ìnteressant gsìì ìsch, ùn euh... s'ìsch au (...) Kategorie ùn die Film hàw-i nìt so garn."

aha ich bi frach, worum, àlso ich bi vom Südelsàss

Wàs i garn euh... màch sìnn Rüschti. Donc euh... zeerscht d'Hartépfel ìm Wàsser, wàrm Wàsser. A hàlb Stùnd ùn nochhar wenn sie aso mol... mol sìnn nemme sie ùn düe sie (...) schida so. Ùn düe... düe sie au àbratna mìt Bùtter. A betzi Sàlz a betzi Pfaffer. Ùn nohhar màch i s Chàlbfleisch oo Bratla mìt'ma Kleini Sos mìt'ma Kochbouillon, wie mr dàs nennt. Ùn denoh màch i oo Gmies, zùm Beispiel, petits pois demìt. Mìt e bìtzi (...) ù dàs àlles (...) zammagmàcht. Jo ùff'm Taller, fer assa.

es esch de schlimmscht Film wie m'r g'sähn hàn

ìsch eich schòn à mòl ebs verrùckts ìn de Ferie pàssiert ? lòs ùns verzähle

Ìch màche àlles mìt Frìnd, wo-n-ìch treffe.

Well Büech hàà-m'r àm lìebschte ? Saan uns warùm

es esch pàssiert àss mì àlle ver à scheens feschtel zu òrganiseere

Do àn de frìsche Lùft, wie dätte-n-r ànne gehn ùn wie dätte-n-r màche.

verzähle ùns à gwìzter wìtz

Wàs namme-n-r denn ìmmer mìt, wenn'r (...) ànne gehn ?

Vous aimiez bien aller à l'école quand vous étiez petit ? Pourquoi pas

Donnez nous des exemples de questions que nous pourrions encore vous poser

kenne-n'r eijere Traumwohnung beschriewe ?

wàs esch d'scheenscht wànderùng wòn'r je gemàcht hàn wàrùm (ou fòrùm)

ìsch hàb s'letschte mòl à Film geleujt des esch de Seigneur des Anneaux gewann

Ìch hàb nìt àrisch scheeni Kleider. Ìch bìn ìmmer Jeans ùn (...) àngezöje.

isch geh àlle frida schwìmme nò schwìmm isch bìs dass isch ùmfàll

Ìch hàb ké Pflànze ìn de Wohnùng, sie geh m'r àlli (...).

ìm mìnnere wohnung wert's erschte mol a putzfrau oder putzmànn un noch het isch a jacuzzi a super scheeni kìsche a grossi télé mìt'm Netflix wàs wot isch noch a spa personnalisé des wär wunderbàr

ah de bescht Daa fer àn d fresh Lùft es defft nìt zü wàrm sìn nìt zü kàlt sìn nìt zü viel sonne àwer a kehn schisswatter mr kennt ìn d'Vogese gehn wàndere do esch ìmmer àls scheeni üssìscht

'ch wär garn Koch worre.

esch s'schlìmmste Beuch wie nr gelässe hàn wàs ?

wò gehn den àls gern ànne ìn d'ferie wie

Ìch ha-n-am e Gewìnnspiel gewonne. Wàs màch-ìch mì'm gànze Geld?

Ich hàb àm liebschte scheenes, kàltes Winterwatter: viel Sonne, nitt zü viel Wind un zemli kàlt

L'exposition que j'ai vu la dernière fois

wàs triwener fer à sport verzähle à bìssele devòn

ja isch geh à isch gehn ins théàter wel mr dat immer làcht

Jeudi j'étais à l'Expo Van Gogh, le peintre à Strasbourg, C'était très intéressant et très moderne

also wie d'maischte nehm ìsch ìmmer may Téléphone mìt wann ìsch (haitz ònne) geh may handy hàlte ... ùn lòre wàs làfte

E gùti Freindschàft ìsch wa'mr ùf äbber zähle kànn, wa'mr (...) kànn, odder (...) kànn, we'mr ebbs wìsse wìlle, dàss mr mìt'm redde kànn, gànz vertraulich.

Ìch bìn stolz ùf mei Kìnder wie a bissel jeder vater oder jedi eltere